مرحبا يا أستاز أهلا وسهلا فيك في محلنا نورت لي المحلي ونورتنا كلنا، راح نبيع لك هد السيارة بكل بساطة وأنا بقول لك على كل مزيات اللي فيها، هذي السيارة سرعتها رهيبة راح نقول راح نقول لك السيارة أيوه هذي السيارة بها من أمان ما تتخيله وما لا تتخيله، هذه السيارة بها صمامات. <hesitation>